Pos el chocolati se hazi conos bagus de cacau, qu'es una pranta qu'ai possimenti en África i Sulamérica. Los bagus se cogin i se fomentan. Alogu se secan i se tuestan pa saca-lis tol gustu. Endispués se molea i la pasta que quea pos s'ajunta con açuca i con lechi. I ya se poni enos moldis i ya quasi que lo tienis. I si es chocolati más negru pos sin lechi i cona poquina d'açuca namás.